اقلع الـ اللامبة القديمة لي عندك، بصح قبل شوف بلي التريسينتي راها طافية، بلي ما مكش مشعل الـ الـ ماكش مخليها شاعلة. اطفيها، إلا خفت نـ اقطع تريسينتي قاع مـ ضربة وحدة اقلع اللـ اللامبة القديمة، جيب اللامبة الجديدة ركّبها زيّرها مليح و مبعد روح عاود شعّل التريسينتي و شعّل و شوف <hesitation> إلا ما لقيتهشا تشعل عاود تاني طفي لاخر و <hesitation> شوف، عاود ركّبها.